यदि मै स्कुल जबैया विद्यार्थी हुँ कहलेति मै अपना झोरामे मोहके आवश्यक परना शैक्षिक सामग्रि लैजिमु। जैसेकि कापी, किताब, कलम, पिल्सिङ, मिटौनी, स्केल, नोटबुक, डायरी, व्यक्तिगत सामग्री टिफिन बकस, पानीक बोतल, रूमाल, आइडी कार्ड, क्यालकुलेटर, रेनकोट, छतुरी, जाकेट, स्वीटर, थप कागज, स्कुलमे किताब किल नाइ आत्मविश्वास, जिज्ञासा आउ सिख्ना इच्छाशक्ति फेकुन लैके जाइक परता।